La mangə rirabarang golgblliꞌi bigləreni nitilnilirau, zeknay este widə también gueldxnaz niyidyi niranman dabibiyerawni, este neꞌ bekwꞌyag lorindan laramangə chitenimagw bekwiyaz, naranmanguer pues.